افضل البحر لان يكون التمشية عليه حلوة وبعد لانه يعني حتى الرمل مال البحر والماي يجددون النفسية ويعطونك مشاعر وايد حلوة وتنفعك حق يعني تسوي ريستارت حق روحك